Indoneziya madaniyati o'n yetti ming dan ortiq orollarni o'z ichiga oladi, shuning uchun bu yerda ko'p qirrali an'analar va tillar mavjud. Ularning madaniyati hind, musulmon va mahalliy elementlarni o'z ichiga oladi, bu esa ularni juda rang-barang.